ཐ་ཁིམ་གེ་སྐོར་ལེ་ཤུ་ཝ་ཆ་ན་དེ། ཐ་ཐང་པེ་ཧེ་ཁིམ་ཐང་ཐ་ཏེ་ཀེ་ཐེ་ཀེ་ཀིམ་ལབ་ཏེ་ནི་ལཔོ་བ། དེ་ལེ་ནག་དེ་ཁ་ན་དག་གས་ན་དེ་ན་ལོ་དེ་ཐང་པེ་ཁིམ་ཧཔ་དེ་ལབ་ཏེ་གཱ། ཁམ་ཕ་སེ་ན་ཐང་པ་ཁིམ་ན་དེ་ནེ་དེ་ན་ཆ་ཀེ་གོ་ཏེ་དེ་ནེ་དེ ན་ག་ཆ་ཀ་དེ་ཁེན་ཕ་དོ་སེ་ན་དེ་ཐང་ཕུ་དེ་ནག་ཆ་རོང་གེ་རེག་ཟོང་ལུགས་སེའི་དལོ་དེ་སུང་ཀ་པ་ཕ་དོ། ཨིང་ལ་ཁམ་ཕ་སེ་ན་དེ་ཐ་ཏེ་ཐེ་ན་དེ་ནག་ཆ་ཀེ་དེ་ཐང་པེ་ཁིམ་ནིན་ཀུ་དེབ་ཅྭ་དེ་ཐོང་མེ་སུ་ཨོ་དམ་ཨོ་དེ་ཕ་ཏེ་གེ་ནག་ཆ་ཀེ་དེ། སུང་ཀེབ་ཕ་ཨ་ཇ་ཧེ་ན་དེ་མ་ཧོང་པོ་ན་ལོང་ཁ་ན་པོན་ཆོ་དེ་ཅུ་ཀེ་ཡང་ཁིམ་ཨོ་དམ་ཆུ་ཡང་ཐོང་ཕུ་དུ་ན་ལབ་ཏེ་ཁོང་གེ་ཡང་ཧ་ཁོ་ཤ་ཧ་པོ་བ། ཨོ་དེ་ཕ་ཏེ་གེ་ནག་དེ་ཁིམ་ནང་ཀོ་ནང་ལོ་དཱ་ཤ་དེ་ལ་པོ་སམ་གྱ་།